<hesitation> fromaji cilbuɗo tekuɗo ɗii ni andumi. Warma na atawee ley leyɗe goɗɗe. Goɗɗi kasen ana ngoodi ɗi neɗɗo anndanaa. <hesitation> ga to amin ga kay, eyyo <hesitation> ɗi ni woni ɗi neɗɗo anndi sanne sanne ɗi.